siɓaɗe ndiyam nder nafa noye wallirta nafa kan tawe ka bowi. Nafa goduga ndiyam ira gasije. To ni a ɓiɓɓe e ɓoyli fa diyam sibake fu a tawan ɓoyan non. To gasije kosan non to gasije nyebbe non. Burtu toni e bayli ndiyam ɗan fa wurtake bo a tawan ɓoyan ɗon e yori bisatako, ɓoyan bisaki.